La me jurnata finisci dopu cena 'n capu di lu me divanu e davanzi a la televisioni, chistu pi mia è lu mumentu di lu ricialu dopu na jurnata di cùrriri e travagghiari. Certi voti càpita puru chi davanzi a la televisioni sia iu chi me mugghieri n'addurmiscemu. Lu sonnu iu lu sentu arrivari comu quannu arriva un trenu sparatu senza freni. Dopu tanti capuzzuna mi vaiu a curcari.